En jely toe khalsesh asoon kedika menj اول laton <hesitation> eiga sawrae sawra griedi mon aiga jely fa aiga ginkid toga fa fa fa khalseig mona manik eri eiga khalsich eg en jely toka assen batar malika bangir اول la ton aiga sawrae sawra jely elton menjina menik